wa wee faamu wɛ wa wee faamu wɛ lo a nunɛ lo bɛrɛ lo sin ɓɛ ɓwa lo sin ɓɛ ɓwa lo wee muɲu be curulu ho bunna me maro awa in wɛwa wa we wee be curulu mawɛ wa wee ci'a matete donk an maro in wɛwa mu a benɛ mu sinna matete <noise>